Yamte tradisi dimpojo kampong <hesitation> to botting, toma haqeqa, to tamai banua, tomadero. Iya te to botting <hesitation> eta <hesitation> mane sule baine sian di pasi <hesitation> sah supaya bisa mesa anu mesa banuai supaya sai to ro. Yate tu tama banua, <hesitation> garage buno baru ko mane eh te te bisani to regi tedi anen asi tumai pa onde ondenni, iya te anu <hesitation> tau madero <hesitation> den tu ke acarana den acara to botting, stumai eh den tu maddero to pasibudapi tau. Tu madero sisingu tumai magoyang goyanga garaga lingkaran, eh mani putar musik to magoyangmi tumai sula penjuru duka biasa na rampo tau kea keanu, aderosang ki juta botting. <noise>